Ikhaa ñaꞌñúún má, ikhaa rúꞌkho̱ juun rí, ja̱ꞌnee, gíꞌmaa rí maguatuun xa̱bo̱ ma̱ꞌne kuénto̱o̱ xa̱bo̱ rí, xí rígu máá tsu̱du̱u̱ i̱yi̱i̱ꞌ rá, maꞌtháa̱n. Pero, waba mitsaan mawatuu̱n khaa ñaꞌñúú rí ma̱goo maꞌtháa̱n mújúu̱n, ma̱ꞌnii̱ máján letra. <noise>